طبعا القصايد حفظها ما نشوفه مهم لكن فهمها مهم يعني، لو حبوها وحبوا يفهموها فهذا شي يعني أكيد مهم <hesitation> القصائد يعني هي تعب- زي القصائد اللي أخدناها أيام المدرسة تعبر عن <hesitation> المعلقات وكذا.